Кения як кишвари зебо ва серфарҳанг дар шарқи Африка мебошад. Ман бо дӯстам аз Кения шинос ҳастам ва мехоҳам дар бораи фарҳанги кишвари ӯ бештар донам. Кения бо табиати нотакрори худ, мисли саваннаҳо, кӯҳҳо ва ҳайвоноти ваҳш...ваҳшӣ машҳур аст. Фарҳанги Кения омезиши фарҳангҳои гуногун аст, зеро дар ин кишвар зиёда аз чил миллат зиндагӣ мекунанд.